Dabbaji mai do nyukka nder leddi ko di sudda bandu majum be gaasa ngam ta pewol nanga dum, di do usta wanchugo bo wakkati pewol sai di hoina wanchuru ngam ta pewol nanga dum.